Natieck biem baldoma marangaran endiel mi colot majkiel chipin cans aya caran limuen paramutaran makiel ñupans kets dia atutuwana aldoma ma limuen sharan mayacaran seboy parma ya rutumay mat taran mañ ñen a cuj este ñuso ñumbiel umbas piats.